Gonga nii ɗon latta ha gelle koha wuro ɗon wadda njonde jam, to wodi gonga ha wuro himɓe mai lattan ɓeɗon mari adilaku. Nii mai hokkai on njonde jam be nasaraku